כ'וואלט ענדערשער געוואלט האבן פיצא, וועגן קודם ס'איז א גאנצע- ס'איז א גאנצע <hesitation> ס'איז א גאנצע מיעל, און מ'קען לעבן מיט עסן אייביג פיצא, און אייסקרים איז נישט א גאנצע מיעל און ס'איז אויכ'עט קאלט, און איך וואלט געווארן זייער קאלט, סו איך וואלט ענדערשער געוואלט האבן פיצא, אויכ'עט איך האב ליב פיצא